کمیس پتلون چپن واسکټ قمیص شال خول لمنه برتا کورتۍ کالي جرابې ټي‌شرت کوټ جاکټ سدری واسکت سینه بند جراپی خولی